الخدار ما بيتحفظ لي مده طويله ، الا إذا نشفته ممكن يقعد بالسنين هسي نحن بنشف الطماطم و بنشف الخدره ، ديل ممكن يقعدو منشفات على الأقل سنتين لكين الخدار الطازه ما بيقعد كتير